جمعية رسالة هي من أهم الجمعيات اللي عندنا وجمعية مجدي يعقوب للقلب دي بتساعد المرضى مرضى القلب وبتعالجهم بالمجان يعني خاصة الأطفال ومؤسسة سبعه وخمسين تلاته سبعة وخمسين دي من أكبر المؤسسات في مصر لعلاج السرطان وبرضو من خاصة الأطفال وكل المستشفيات الخيرية